لاس اره د لرګیو پرېکولو لپاره کارېږي. برقي اره د زیاتو کارونو لپاره مناسبه ده. چین اره د ونو پرې کولو لپاره کارېږي. سرکلر اره د صافو پرېکونو لپاره کاریږی. جيګ سا اره د ګردو کرښو پرېکولو لپاره ښه ده